السعادة لدى الأطفال تعتمد على عدة عوامل, مثلاً البيئة الأسرية, الضغوطات الاجتماعية, والتكنولوجية, الأطفال اليوم قد يكون عندهم فرص أكبر للتعلم والتواصل, لكنهم يواجهون أيضاً ضغوطات جديدة, مثل, وسائل التواصل الإجتماعي, فقبل خمسين سنة من الحين كانت الحياة بسيطة أكثر, في بعض النواحي, مما قد يجعل الأطفال يشعرون بالسعادة في تجاربهم اليومية, وفي النهاية لا يمكن تعميم الأمور.